<noise> Wallahi ko mi yiɗi buri mi yiɗi njanngide mi yiɗi mi yiɗi njanngugo deftere. Anndi no deftere ɗo holla kujeji fer fere a a ɗo holla haa godɗo waadata jawabi irin je jarida, haa godɗo vinnda jawabi, haa godɗo ko waadata be emm njanngirde. Kala kala ko a yiɗi njanngirde ɗo holla fa.